Nti sɛ wopɛ sɛ asikyire wɔ w’aduane mu so te anaasɛ wompɛ sɛ wode asikyire bebree bɛgu w’aduane mu adi a, deɛ wobɛtim ayɛ ni. Deɛ ɔdi kan wobɛtim de woɔ aagu aduane no a wopɛ sɛ wodi no sɛ wompɛ woɔ nso a yɛwɔ nnoɔma bi te sɛ, nnuaba bi te sɛ kwadu. Mu ɔɔdɛ nti saa no wompɛ sɛ wode asikyire bɛgu w’aduane mu a, aduane no wobɛtim aatwitwa kwadu aagum ne woadi. Ɔbɛma no aayɛ wo dɛ kakra anaa so sɛ, sɛ wɔɔbɛyɛ a wobɛtim de nkyene ketewaa bi aatom sɛdeɛ ɔbɛyɛ a wobɛtim adi.